Ny fitaovam-pitsaboa vonjimaiky da fitaova hanangona fitaovana sy akora ilay amin'ny fanampia vonjimaika. Laha misy zany olo marary tampotampoky na hoe nisy raha tsy milamy tampotampoky zagny ny agny aminy ao da fa i fitaova vonjimaiky igny no alaintegna, igny zany da tena manampy amin'ny famonjen'ny ay amy toe-java maiky.